<hesitation> Nen'i Kanada heky an, kolontsainan'i Kanada zareo zany an, mampia- mampiasa olona marobe magnerantany an de <hesitation> slogan anjareo a re a feuille.